तुर्की के इतिहास हजारों साल पुराना छे तुर्क मूल रूप। से एक गो मध्य एशिया के थानाबडोस लोग रहल छे ओ। सब कई साम्राज्यों के स्थापना करल चुकल छे जेकरा में। अनातोलिया रोमन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य। शामिल छे आधुनिक तुर्की के स्थापना उन्नीस सौ तैस। में होल रहल छे मानव बसाए के प्रमाण मिलल छे।